ntii ña kee nu lalu <noise> ku ñaa nta tu isi, ntuva ntoo, minu tyatu, minu ntayu, ña kulantu, yá´a ña sitiuntiu ku yá´a marrongo yá´a kuíí, <noise> yá´a tikaxi ña yá´a so´o ntee